إذن الحكايه تاع الأميرة اللي لقات <hesitation> بطاقة غامضة، أظن أن هاديك البطاقة <hesitation> هي لإيجاد كنز مخفي ولا هي من أجل معرفة كيفية الخروج من القصر، هي بطاقة للتحرر من القصر.